Barooɗe ɗe Antalas e kutinira e <hesitation> Antalas mum gam hamre, gam jaalaaki, gam jaalaaki banndu, ko kutinira ɗum, ngam ko ngasa, ɓaawo ɗon e ko kutinira ɗun ko nɗaɓɓita rewɓe mako. ɓaawo maajum e ko kuutinira ɗum, ko ndaɓɓita rewɓe e majum.